راح أختار إني أرسل رسالة نصية، <hesitation> المرونة، الرسائل النصية تتيح لي أتواصل مع العالم <hesitation> دون الحاجة -للس- للإلتزام بموعد محدد، <hesitation> بيسهل لي التفاعل بالأوقات المناسبة لي، والتفكير قبل الرد، ممكن كمان إنه يكون جد جد فيه -ع- عامل جدًا جدًا قوي، وتتيح المحادثات، الرسائل النصية توفر سجل للمحادثات مما -يسج- يسهل الرجوع لها.